það hefur verið mikið að gera hjá björgunarsveitum landsins undanfarna daga karl og kona

féllu í Þingvallavatn um helgina þar sem þau voru að veiða björgunarsveitir voru kallaðar út en

náðu að bjarga þeim upp úr fólkinu var komið á sjúkrahús en þau létust skömmu seinna mjög margir björgunarsveitarmenn leitað að manni sem fór í Ölfusá aðfaranótt sunnudags vegna þess að veðrið hefur verið slæmt og mikið vatn í ánni tveimur Rúmenum var bjargað af Grímsfjalli á Vatnajökli nú fyrir helgi stjórnandi björgunaraðgerða segir að þeir hafi verið afar heppnir enda komnir í mikla hættu mennirnir voru á göngu þegar þeir komu af stað nokkuð stóru snjóflóði annar mannanna var mjög kaldur og þreyttur þegar honum var bjargað mjög hvasst var um nóttina þegar og aðstæður erfiðar hundrað og fimmtíu björgunarsveitarmenn tóku þátt í

en mennirnir fundust um klukkan fjögur um nóttina þeim tókst að grafa sig úr snjóflóðinu en svo grófu þeir sig í fönn vegna þess hvað veðrið var vont að grafa sig í fönn þýðir að grafa holu í snjóinn og

skjóls í henni mennirnir voru mjög vel búnir og annar þeirra hafði farið þessa sömu leið tvö þúsund og þrettán

að þeir skiluðu inn ferðaáætlun og voru með neyðarsendi fjölskylda í Reykjavík hefur verið með frá því að þeir voru teknir í notkun fyrir um tíu árum Brynhildur Bergþórsdóttir er

fjölskyldunnar og hún kennir nú næstu kynslóðum hvað á að gera í garðinum á vorin fyrst er auðvitað bara að mæta og sjá hvernig ástandið er við erum alltaf svolítið í slag við fjölæru illgresisjurtirnar hérna sem taka sér bólfestu um miðjan vetur í hvert skipti

hlýnar þannig að við byrjum á að reyta ofan af og svo er maður auðvitað mjög spenntur að fá að pota niður kartöflunum sem allra fyrst til þess að fá uppskeru sem fyrst á sumrin auður dóttir Brynhildar og fjölskylda hennar voru með í för auður segir að fjölskyldan sé ekki alveg búin að átta sig á því hvaða verkefni liggi fyrir en Brynja sem er tveggja ára um garðinn og var greinilega

með græna fingur amma ætlar að fara að moka núna fjórir tíu ára strákar í Háteigsskóla hafa verið að gera þætti

um borgarstjórnarkosningarnar sem verða núna á laugardaginn

og tekið viðtöl við frambjóðendur svo hafa þeir klippt þættina sjálfir allt án aðstoðar þeir segjast hafa mikinn áhuga á kosningunum og

þrjá þætti en ætla

alvarlegt vandamál lítum á þetta

öðru sæti og heiti Sif í síðustu viku var gerð tilraun til að setja heimsmet í að standa á höndum í

Laugardalshöll tilefnið var fimmtíu ára afmæli fimleikasambands Íslands á Vilhjálmsvelli á Egilsstöðum var hitað upp fyrir tilraunina sama dag þar komu tugir héraðsbúa saman og eftir smá undirbúning skellti fólk sér á hendurnar nokkrir tóku meira að segja stutta göngu á höndum rúmlega sex hundruð manns komu svo saman í Laugardalshöll og reyndu við heimsmetið eldra metið var þrjú hundruð níutíu og níu manns og nú þarf að skila inn

til Heimsmetabókar Guinness og bíða eftir því að heimsmetið verði staðfest alþjóðlegi var haldinn í fyrsta sinn á sunnudaginn býflugur þessar litlu verur eru ein mikilvægustu dýr fæðukeðjunnar þær eru mjög mikilvægar til að fjölga og viðhalda mörgum jurtum sem menn borða en þeim hefur fækkað hratt í heiminum á undanförnum árum hópur vísindamanna við háskólann í Graz í Austurríki hefur þróað lítil vélmenni sem hafa samskipti við býflugur og verða hluti af samfélagi þeirra vélmennin geta haft áhrif á hitastig

hvar flugurnar halda sig vísindamennirnir vona að með þessum rannsóknum fáum við að vita meira um hegðun

býflugnanna og að það verði hægt að hafa áhrif á hana innan frá þá verður mögulega hægt að þróa aðferðir til að vernda býflugur í framtíðinni svo verður hugsanlega hægt að nota niðurstöður rannsóknarinnar í framtíðinni til þess að hafa áhrif á hegðun stærri dýra kjörsókn utan kjörfundar hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu er meiri núna en á sama tíma fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar kosningarnar eru á laugardaginn og sá dagur sem kosið er kallast kjördagur það er samt hægt að kjósa fyrir þann dag og það kallast að kjósa utan kjörfundar þá geta þeir sem geta ekki kosið á kjördag samt skilað sínu atkvæði orðið kjör merkir það sama og kosningar í þessu samhengi fyrir þessar kosningar hefur verið hægt að kjósa utan kjörfundar frá þrítugasta og fyrsta mars í Smáralind nú hafa rúmlega fimm þúsund

kosið en á sama tíma fyrir fjórum árum höfðu rúmlega fjögur þúsund kosið kjörsókn er það hversu margir kjósendur mæta til að kjósa ímyndum okkur að það séu haldnar kosningar í bekknum ykkar segjum að það séu tuttugu nemendur í bekknum og tíu nemendur greiði atkvæði þá er kjörsóknin fimmtíu prósent eða helmingur ef allir nemendurnir kjósa þá er mjög góð kjörsókn eða hundrað prósent eins og maður myndi helst vilja hafa þetta eftir því sem fleiri taka þátt í kosningunum því nákvæmari eru niðurstöðurnar því þá eru fleiri sem segja sína skoðun þess vegna er mikilvægt að þeir sem hafa kosningarétt mæti og greiði atkvæði eldgosið á

er enn í gangi en það hófst í byrjun þessa mánaðar um tvö þúsund manns hafa þurft að flýja að heiman fjörutíu hús eru ónýt og þau gætu orðið fleiri

er farið að flæða út í Kyrrahafið og við það myndast eitraðar gastegundir gosmökkurinn sem stendur upp úr

nær orðið rúma tvö þúsund metra upp í loftið það er álíka hátt og tuttugu og sjö

hraunið rennur út í Kyrrahafið og það skapar nýja hættu þegar glóandi hraun rennur út í sjóinn stígur upp þykk í henni eru alls konar eiturefni sem geta verið hættuleg fyrir fólk mikill fjöldi slökkviliðsmanna frá meginlandi Bandaríkjanna hefur lagt leið sína til

til þess að rétta fram hjálparhönd og koma í veg fyrir slys í dag eru þrjár vikur í að flautað verði til fyrsta leiks á h m í Rússlandi það eru enn þá nokkur spurningamerki um leikmannahóp

íslenska liðsins eins og staðan er í dag eru þrír lykilleikmenn liðsins meiddir Hannes Þór Halldórsson Aron Einar Gunnarsson og Gylfi Þór Sigurðsson stóra spurningin er því hvað landsliðsþjálfararnir Heimir Hallgrímsson og Helgi Kolviðsson gera ef allt fer á versta veg íþróttadeild RÚV velti fyrir sér hvað það yrði Hannes er markmaður númer eitt ef hann getur ekki spilað finnst þeim líklegt að Rúnar Alex Rúnarsson taki stöðu hans í markinu það væri líka stórt skarð að fylla ef Gylfi eða fyrirliðinn Aron yrði ekki með á miðsvæðinu samkvæmt spá íþróttadeildar

myndi Birkir Bjarnason líklega leysa Aron af á miðjunni annaðhvort yrði Emil Hallfreðsson eða Sverrir Ingi Ingason með honum í stað Gylfa en Hannes Aron og Gylfi eru samt allir á batavegi

reikna með þeim í byrjunarliði Íslands þegar liðið mætir langflestir sem hafa tekið

RÚV eru sammála því að sveitarfélög landsins eigi að beita sér fyrir

að bæta tómstundir og skólastarf fyrir börn nú eru bara tveir dagar í

og margir hafa tekið próf á sérstökum kosningavef RÚV með prófinu getur fólk mátað sínar skoðanir við skoðanir frambjóðenda næstum fjörutíu og sjö þúsund hafa nú tekið prófið flestir vilja setja meiri pening í að tryggja að það séu nógu margir menntaðir kennarar í leik og grunnskólum níutíu prósent eða níu af hverjum tíu sem tóku prófið eru sammála því mjög margir segja að það sé hlutverk sveitarfélaga að jafna aðstöðu skólabarna með því að útvega þeim námsgögn eða áttatíu og sjö

prósent sjötíu og sjö prósent þátttakenda eru sammála fylgjandi því að sveitarfélög reki öfluga tónlistarskóla og tuttugu prósent eru ósammála enn fleiri eða

áttatíu og sex prósent vilja auka stuðning við íþróttastarf barna með styrkjum en tólf prósent eru ósammála það kemur í ljós á laugardaginn hvað Íslendingar kjósa og þangað til minnum við á þætti og annað efni tengt kosningunum sem við höfum

punktur is kosningar eru þættir eftir fjóra níu og tíu ára stráka í Háteigsskóla þeir hafa brennandi áhuga á borgarmálunum og við spjölluðum við tvo úr hópnum

mér aðeins frá þáttunum ykkar þeir

eru stórskemmtilegir við tökum viðtöl við stjórnmálamenn og skoðum mér finnst skemmtilegra að vinna þættina en að

taka viðtölin mér finnst skemmtilegra að búa þættina til svona klippa og þannig já skemmtilegra að velja grafík hann er algjör

er það ekki jú og og grafík og svona mikið við erum alltaf eitthvað og hjálpumst aðeins að með

þetta svo erum við með grínistann sem er ekki alltaf mjög

skiptir engu máli

vandræðum með hann því atriðin hans komast aldrei í þættina af hverju ekki við getum ekki við erum ekki búin að ákveða hvað við ætlum að gera næst enda þurfum við að vita hvað er framundan og svona en við munum klárlega gera gott og senda á

íbúar í nágrenni við áströlsku eyðimörkina vilja að þjóðgarður innan eyðimerkurinnar verði laus við alla ljósmengun þeir vilja að það sé hægt að horfa upp í stjörnuhimininn án nokkurrar truflunar og virða fyrir sér undur alheimsins við þökkum fyrir okkur í